Fo̱o̱r komal yiya. Fo̱o̱r kwadda, Fo̱o̱r komal dinge Fo̱o̱r komal bukka Fo̱o̱r komal keltingka, Fo̱o̱r komal Tangkale̱, Fo̱o̱r koma le Fo̱o̱r sunge̱ di̱shi̱ daam burbeer nso̱ daam ke nan